Laha ty karaza <noise> kapikim-bazaha haiko aloha tsy de misy loatsy. Fa ty haiko avao zany, kapiky zany. Kapiky manahaky kapiky misy amitsika etoy io zany. Le ty <hesitation> matetiky ampiasà azy zany, raha reny lisany, lisany bakeo atao laoky. Misy koa i endazy, endazy amy lapoaly asia fasiky, le hany amizao avao lafa masaky. Misy koa moa zany ny sasany mihina azy manta, misy ny sasany, lisaniny i le alany amizay menaky raha iny.